Toatran-dra bôka Pôritigaly ndreky zen̈y manana <hesitation> me te anena baka atsimo an̈y ôseniaka ndreky avy baka antsinana, avô koa fa andra ny ete ndreky mafana oe. De koa fa hivera ndreky izy zen̈y <hesitation> malefaka oe zen̈y oe <hesitation> tsy de misy mahaleny kà amin’ny andra amin’ny toerana in̈y.